मोइ भबु जे सोब् जोन्तु ए सोकु न थके, जेनेके <hesitation> किसुम जोन्तु ओ सोकु <hesitation> न थके, जेनेके स्तर्फिश्, स्तर्फिश् पनि थके। हेतोर् सोकु न थके, <hesitation> हेतोर् निजोर् बोदि तुप जिन्दु सेन्स् बै, हे सेन्स् तु एदि, हेति <hesitation> गुर फुर कोरे। तोर् तेनेके किसुम <hesitation> जोन्तु असे जुने जर उस सोकु न थके, सोबोर् उस सोकु न थके, सोबोर् जोन्तु उस सोकु न थके। निजोर् <hesitation> बकि जोन्तु ओर्गनो जुनि होक्ति असे, हे <hesitation> होक्ति हिनि ए हेति, हेति बुजिब त्र्य् कोरे, जे कुम् फले जबो लगे, कुम् फले जबो न लगे।